Fomba fahaizana an'izany ndraika dia tokony raha efa fantanao aby se alohaka ampiasainao na i sirony zany dia efa fantanao, na i fomba fikarakarana anany dia efa hainao, dia io sara ampiasainao amin'ny a fomba manokana izany.